कुकुर तु भिन्नो भिन्नो पकर् असे हान्, एत तु होइ गोल् मोइ जुन्तु फल् पौन्, हेतु होइ गोल् लब्रदोर्। लब्रदोर् तु मोइ मन् फल् पौन् करन् किहोन्त मने जुन्तु मने जुन्तर् हेरि होइ, सबब् तु होइ, बेबहर् तु होइ, एतु मने बोहुत् मने खेल दोर कोरि पेलै फल् पए, मने बोहुत् खेलि पेलै फल् पए, ते एक्क ने मोइ हेतु लब्रदोरक् फल् पौन्। तै सत् होइ गोल् रोत्वेल्लेर्, रोत्वेल्लेर् मोइ फल् लगे हान्, ते रोत्वेल्लेर् तु किह् मने मोइ फल् लगे किहोन्, रोत्वेल्लेर् तु निजोर् मलिकर् प्रोति मने बोहुत् मने लोयल् होइ, मलिकर् अबिहने बकि करु ए कथनो होने। जोति देखे जमे मलिकर् उपद् कहिरि असे, किब त मन बिपद् पुइबह् हि असे, ते फस्त ते किहोन्त है बिपद् तु किहोन्त उपदि जओ बले, तै सत् है मलिकर् उपद् जओ पहि बोह्। ते लब्रदोर् होइ गोल्, तै सत् रोत्वेल्लेर् होइ गोल्, तै सत् गेर्मन् शेपर्द्, गेर्मन् शेपर्द् मोइ फल् लगे हान् है, गेर्मन् शेपर्द् होइ गोल्, तै सत् सैन्त् बेर्नर्द् होइ गोल्। सैबरिअन् हुस्क्य् होइ गोल्, तर्बिस् होइ गोल्, अमरे लोकल्, लोकल् जुन्जुर कुकुर्, इन्दिअन्, इन्दिअन् दोग्स् होइ गोल्, तर्बिस् होइ गोल्, कि कोलो, पमेरिअन्, पमेरिअन् खुरु खुरु कुकुर् गित है गित होइ गोल्।